अ, बिल्कुल। स्पेनऊ इतिहासऊ दिलचस्प तथ्य ह्यू निज। स्पेनऊ राजा फ़र्डिनांड रंग रानी इसाबेला निज, चौदह हजार बान्नवे पंग क्रिस्टोफ़र कोलंबस इस अमेरिकाऊ खोज लानो वित्तीय सहायता प्रदान कैग। जू यात्राऊ दौरान, कोलंबस ऊ बाहामास द्वीपसमूह पंग पहली बार अमेरिकी महाद्वीपऊ पता लान्च। जू खोज स्पेनऊ इतिहासऊ इद महत्वपूर्ण मोड़ तो, जिसने स्पेन पंग इद वैश्विक शक्ति बन्यामो मदद परेच।